papay, voasary, garana, paiso, manga, goavy tsinahy, goavy, voaroihazo, voatabia hazo, akondro, ampalibe, kononkonona, ampongaben-danitra, zavoka, ledisy, voaloboka, voanantsindrana, rotra, voankotrana, zamborizano, tapia